देशअन्सार झिक्कै किसिमगा खेल हुनाछन् संसारमी एगै किसिमगा खेल भन्ने हुन्न । अब हाम्रा नेपालैमी लै ठाउअन्सार न्यान्न्यारै खेलहरु खेल्ले हुनाछन् । तैमध्ये मुइले जानेगा खेल <hesitation> भनेगा फुटबल क्रिकेट भलिबल बास्केटबल टेनिस ब्याडमिन्टन टेबल टेनिस गल्फ चेस पौडी अब दौड हाइजम्प लमजम्प भन्ने जिम्नयास्टी अब कुस्ती बक्सिङ कराते जुणो आर्चरी सुटीङ साइक्लिङ स्केटिङ स्किइङ अब ह्यान्डबल कब्बडी भयो मार्सल आर्ट अब सतरन्ज भन्ने हुन्छ । लुणो क्यारम डोरी खेल च‌ंगा उडाउने खेल डन्डीबियो खोपी । यमी अब कति खेल घरभित्र घरभित्र भन्ना पनि देशभित्र खेल्ले हुन्या भ्या भन्या अब कति देश बाइर खेल्ले अन्तराष्टिय खेललै छन् यमी । अब केइ <hesitation> जस्तो पौडी भया यिनी खेल भनेगा अब पानीना खेल्ले खेल हुन् । मुइले जानेगा खेल यत्ति हुन् ।